Eyizira munjura, obu erikuba enjura eri nyingi, eyizira murubaare, then orubaare oru tuba tuba tubaare tutaito, tuba tubaare tutaito tukozirwe nka ice. <hesitation>